Chaꞌ na nnda̱a̱ nncwaa cwii xjoteiⁿ na wawaaꞌ tsꞌaⁿ jndeiꞌnaꞌ macaⁿnaꞌ na nncwaa chom naquiiꞌ tsjoom jom ee ñequio juunaꞌ nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ tsꞌiaaⁿ juu xjoteiⁿwaa ñꞌoomnaꞌ we ntyjaaꞌnaꞌ waa ntyja joo nancje yuu na cweꞌ tomti nntseiteiⁿnaꞌ ꞌnaⁿ na nleilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ ñꞌeeⁿꞌ nnꞌaⁿ quilalꞌueeꞌndye joona chaꞌ na nntjaaꞌna nanquie na tincwiꞌndaaꞌnaꞌ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee na teiⁿnaꞌ ndoꞌ juu parte na ñꞌoomnaꞌ joo nandye joꞌ luaꞌ yuu na juunaꞌ nntsꞌaanaꞌ na nleinquiee ꞌnaⁿ, nntsꞌaanaꞌ hielo chaꞌ na luaaꞌ cwaaⁿ na jmeiⁿꞌ nnda̱a̱ nncjiiꞌñe tsꞌaⁿ hielo oo nntsꞌaa tsꞌaⁿ ndaateiⁿ ñequio hielo ee juunaꞌ na nntsꞌaanaꞌ na teiⁿ.